Vuzwa. lylala. kavile. kavaga. kanne. katano sita. saba. mnane. tisa. rikumi. vikomi na lylala. lykomi na kavile lykomi na gavage. lykomi na gane lykomi na gatano. lyrikomi na sita lyikomi na saba lyikomi na mnane lyikomi na tisa makomi gavile, makomi gavile na lylala, makomi gavile na gavile. makomi gavile na gavage. makomi gavile na gane, makomi gavile na gatano. makomi gavile na sita. makomi gavile na saba, makomi gavile na mnane, makomi gavele na tisa, makomi gavage makomi gavage na lylala makomi ga- gavage na nagavile makomi gavage na gaa- ganne, makomi gavage na gutano makumi gavage na ku sita, makumi gavaga na saba, makumi gavage na saba na mnane makumi gavaga na tisa, makomi gane, makomi gane iylala, makomi gane na gavile. makomi gane na gavage, makomi gavage na garane, makomi gavage na gatano, makomi gavage na sita. makomi gavage na saba, makomi gavage na mnane, makomi gavage na tisa makomi gatano.